gott kvöld og velkomin í Kastljós flugmennirnir Tómas Dagur Helgason og Karen Axelsdóttir voru bæði atvinnuflugmenn þegar þau greindust með sykursýki eins og misstu við það flugréttindi sín þau ásamt sérfræðingum í þessum sjúkdómi telja að endurskoða þurfi reglugerðir sem hafa bannað

að fljúga í tæp sjötíu ár þar sem aðbúnaður tækni og fullkomnara eftirlit er hægt að hafa með sjúkdómnum við ræðum svo við Þórólf Árnason forstjóra Samgöngustofu hér á eftir í menningunni verður rætt við Halldór Guðmundsson fráfarandi forstjóra Hörpu sem rifjar meðal annars upp mótbyrinn sem byggingin fékk í fyrstu og hvernig þurfti að takast á við það sem hann hefur gert síðan með með ágætum árangri ég tek hann bara sem sem dæmi um hvernig þetta var en við byrjum á þessu það bráðvantar fleira fólk inn í atvinnulífið einhverra hluta vegna er staðan sú á Íslandi að hlutfall ungs fólks sem velur að mennta sig í iðn og tæknigreinum hefur farið minnkandi það er

þó margt í gangi til að reyna breyta þessu og vekja áhuga yngri kynslóðarinnar á ýmiss konar tækni var enda tileinkaður yngstu gestunum það átti að vera gaman fyrir krakka að koma og skoða og prófa alls kyns græjur tól og tölvur kastljós leit þar inn

búnað þar sem við getum mótað landslag í sandinn og tölvan teiknar inn á þetta hæðarlínur og við getum látið himnana gráta svolítið það rignir niður og vatnið streymir niður

hlíðarnar og safnast á láglendið hvernig nýtist þetta þetta er leikfang fyrst og fremst en það líður sjálfsagt ekkert á löngu áður en finna einhver not fyrir þetta ég á ekki von á því að það verði við kortagerð en hins vegar við að skoða viðbrögð við einhverju sem er á minni skala maður sér að þetta er vinsælt hjá yngri kynslóðinni verður þetta komið á hvert heimili

þið komuð bara á því augnabliki

mest af börnum hérna en við höfum líka séð fullorðin börn sem eru líka komin á sandkassaskeiðið aftur

erum að kynna fyrir krökkum ungum krökkum

og krumma þau eru sem sagt að forrita vélmenni og keyra ákveðna þrautabraut og leysa ákveðin verkefni við erum bara að sýna ungu kynslóðinni hvernig það er gert og leyfa þeim að prófa

gamlir krakkar í keppninni eru svona krakkar á aldrinum níu til sextán ára mjög breiður aldur en hér í dag eru bara ýmsir krakkar að

prófa aðeins mega fullorðnir algjörlega

hversu flókið er þetta þetta er eiginlega bara tiltölulega auðvelt þetta eru svona léttar skipanir

það er bara auðvelt fyrir alla allir geta prófað við erum með forritun hérna við erum að nýta rafrásir á skapandi máta eins og með síðan erum við með hérna Minecraft server sem við erum búin að setja upp

er fókusinn á bardagalist og vísindi ég er bara svona að leika mér og prófa og ertu að búa til einhver vopn eða já maður getur

það með

þau þurfa að vinna með mismunandi efni til að gera vopnin betri betri og geta síðan farið að berjast með vopnin þú ert ekki kominn þangað

Minecraft heima já en er þetta allt öðruvísi eða já að vera með svona öðrum og eitthvað þannig spennandi mhm út á hvað gengur það sem þið eruð að gera á þessum server hérna bara svona eiginlega bara frjálst og búa til bara bestu vopnin og maður getur verið í svona creatives og maður getur bara ekki dáið og

að gera vopnin þín sem best þarftu þá samt ekki að kunna svolítið í efnafræðinni hvaða efni passa saman jú eiginlega eins og bara passa hvað er best fyrir vopnið

eitthvað þannig hvernig vopn ertu með sverð af hverju valdirðu sverð frekar en pikkexi eða eitthvað svoleiðis

sverð er besta vopnið þetta er hugsað til að kveikja áhuga á tækninni og viðhalda þeim áhuga geturðu gert það betra já

hvernig það er bara svona einhvern veginn svona að maður getur fengið eitthvað

fimm eða eitthvað eða hérlendis er sykursjúkum flugmönnum bannað að fljúga en nokkur lönd á borð við Bretland Írland og Kanada hafa leyft það á síðustu árum tveir atvinnuflugmenn sem misstu flugréttindi sín þegar þeir greindust með sykursýki einn fyrir nokkrum árum hafa hvatt íslensk stjórnvöld til að endurskoða reglurnar yfirmaður á Landspítalanum sér ekkert því til að fyrirstöðu að það verði gert í ljósi tæknibyltingar síðustu ára við heyrum sögu flugmannanna Tómasar og Karenar

en ræðum svo við forstjóra Samgöngustofu Þórólf Árnason hér á eftir ég hafði alltaf reiknað með því að hafa vinnu við flugið en svo

að ég stend uppi atvinnulaus

og hafði ekkert að gera ekkert til þess að vakna það var gríðarlega erfiður tími

ekki langur tími að vera flugmaður frá því ég man eftir mér svona lýsa þau Karen og Tómas upplifun sinni af því að greinast með sykursýki

hjá Tómasi er sjúkdómurinn ættgengur en án skýringa hjá Karen vissulega er það áfall fyrir alla að greinast með ólæknandi sjúkdóm áfallið er tvöfalt ef fólk missir atvinnuréttindi Karen er tuttugu og sex ára fyrir þremur og hálfu ári er fimmtíu og sex ára og á farsælan tæplega þrjátíu ára flugferil að baki og missti réttindin tvö þúsund og þrettán hvernig brást þú við þessum tíðindum verandi flugmaður afar illa

þetta var ekki góður tími

þannig ég gat flogið með með því að taka

þannig gat ég haldið mér fljúgandi í fjögur ár

með grunnnám í flugumferðarstjórn en sömu reglur gilda um það

í háskólanum í viðskiptafræði með fullri vinnu í dag sykursýki eins er sjúkdómur sem snýst um það að

flóknum aðferðum

meta hversu mikið insúlín á að gefa þér

nítján hundruð og fimmtíu

sykursjúkum flugmönnum verið bannað að fljúga hér á landi þá voru sykursjúkir alfarið upp á lækna komnir með

insúlín var einangrað og þarf að vita hver blóðsykurinn

hvað maður ætlar að fara að borða

einhverja aðferð til að mæla blóðsykurinn það var ekki hægt nítján hundruð og sextíu þá mældu menn sykur í þvagi

getur þú farið í það alvarlegt sykurfall að þú missir meðvitund að uppfæra reglugerðina

nema sem er á þér í eina til tvær vikur í senn og hann gefur þér upplýsingar um sykurinn i líkamanum á tveggja mínútna fresti

sykursjúkir geta sett á

og skannað blóðsykurinn eins oft á dag og þeim sýnist auk þess geta sykursjúkir verið með

sér allan sólahringinn sem tekur við af

sprautum

er aldrei alveg hægt að koma í veg fyrir sykurfall eða óeðlilegar hækkanir í blóðsykri

mjög vel alveg frá byrjun tekið þetta föstum tökum með ströngu mataræði og hreyfingu hefur þetta breytt lífi þínu mikið fyrir utan að flugmönnum að vera leyfilegt að fljúga með sykursýki eins ég tek ekki afstöðu til þess hvort það ætti ég bý ekki til reglurnar hins vegar

til fyrirstöðu að það skapi ekki hættu ég held að tæknin

gert það flugmaður með sykursýki eins ætti ekki að vera í meiri hættu

nei ég get ekki séð það ríki sem nú þegar leyfa sykursjúkum

að fljúga eru Bretland Írland Kanada Nýja Sjáland og Ástralía

Bandaríkin leyfa sykursjúkum að fljúga í

tilefni til að endurskoða reglugerðir sem ekki hefur verið breytt síðan nítján hundruð og fimmtíu og undir það tekur Tómas Dagur að mínu mati eru breytinga þörf

að mínu mati eftir að

þörf á að uppfæra reglurnar

gengur út á það flugmenn fái skírteini og heilbrigðisvottorð og við þurfum að fylgja ákveðnu og við þurfum að mæla sykurinn áður en við mætum í vinnuna

þessum sporum og töluverð pressa á þá líka vegna þessarar rannsóknar sem

stendur til tvö þúsund og tuttugu er Tómas með breskt heilbrigðisvottorð og hefur því flugréttindi til að fljúga breskum og írskum flugvélum ég hef óskað eftir því að Ísland taki þátt í þessu rannsóknarverkefni sem gerir það að sú reglugerð er í gildi á Íslandi í dag eina sem vantar er herslumuninn Tómas og Karen eru bæði ástríðufullir flugmenn og harma það innilega að geta ekki starfað við flugið spurningin er hvort

á endurskoðun reglna og leyfa eigi sykursjúkum að fljúga eða hvort heilsufar þeirra geti enn skapað almenna hættu það er

ekki hægt að skýra hvað það er en mér líður virkilega illa að komast ekki upp og geta höndlað stýrið sjálfur þetta er ástríða og

nýti mína þekkingu þar þetta er mín ástríða það sem ég vil gera í lífinu ég sakna þess mjög mikið velkominn Þórólfur takk

talað um þessa rannsókn og

til þessarar rannsóknar samgangna okkar verkefni er að tryggja öryggi í samgöngum fyrir alla farþega

alla neytendur ég ber mikla virðingu og vorkenni þeim sem hafa misst skírteini sín vegna heilbrigðiskrafna það á við um fleiri en þessa tvo einstaklinga sinna því öryggi

ber ábyrgð á mannslífum

tökum við mjög alvarlega

það er lagaleg skylda okkar og við störfum eftir alþjóðlegu regluverki ísland var eitt af stofnendum Alþjóða flugmálastofnunarinnar

fyrst og fremst þær reglur sem við förum eftir á meðan er ekki hrifið af þessu við sitjum þar í stjórn

með umræðum mælt gegn því já þeir vilja ekki fara í þessar undanþágur sem þyrfti til flugöryggi að gæta hagsmuna þín og mín og barnanna okkar segir Tómas á

meðvitundarleysi

þátt í svona rannsókn tilmæli frá

við höfum tuttugu prósent starfsígildi eins manns til að fylgjast með öllum læknisfræðilegum málum allra þúsunda flugliða á Íslandi myndi það kosta Samgöngustofu háar fjárhæðir og mannafla myndum aldrei taka þátt í rannsókn án þess að sinna því að fullu það er ekki áhugi fyrir því að fara í svona rannsókn við munum að sjálfsögðu taka þátt í öllum þeim breytingum sem kæmi með

miklar breytingar

til dæmis varðandi geðheilbrigði sem er fylgst mjög vel með hjarta og æðasjúkdóma og margt hefur tekið stakkaskiptum í læknisfræðilegu tilliti og þá að sjálfsögðu fylgjumst við með og innleiðum allt hér um leið og

og nágrannaþjóðir okkar mæla með því fyrir þrjátíu árum var flugmönnum með hjartasjúkdóma ekki leyft að fljúga nú geta menn farið í opnar

sín aftur mjög margt hefur breyst eins með geðheilbrigði menn á kvíða og þunglyndislyfjum fengu ekki að fljúga á árum áður en fá það núna þú nefnir geðheilbrigði var eitt alvarlegt flugslys í Evrópu þar er verið að taka á

í takti við aðrar Evrópuþjóðir yfirmaður

hann sjái ekkert því til fyrirstöðu að endurskoða reglurnar í ljósi breytts aðbúnaðar

tækni og meðhöndlunar á sykursýki heldur þú að viðhorfið til sykursýki sé það sama og var til hjarta og geðsjúkdóma og læknisins við förum betur með þessi gögn en öll önnur sem okkur er trúað fyrir uppi í Samgöngustofu það er ekki hægt að alhæfa um þetta hver einstakur flugmaður og honum ber skylda til að láta vita ef grunur er á að hann geti ekki uppfyllt sínar kröfur aðeins varðandi orð læknisins

eftirlitsmaður með flugmönnum það þarf mikið sem áhöfnin þarf að taka á sig flugrekandinn

ekkert flugfélag sem er með skráðar flugvélar á Íslandi farið fram á þetta

þú vilja sjá taka þátt í svona verkefni áður en við

fylgjast með þeim niðurstöðum sem þessar rannsóknir sýna og ég er ánægður með það að Tómas taki þátt í þessari rannsókn en hann lýsti

líka hversu mikil vinna stöðugu eftirliti og áhöfnin þarf að vita af þessu ég veit að margir flugmenn hafa gefist upp á þessu hreinlega og álagið

fyrir áhöfnina en við sjáum til hvað kemur út úr þessu að sjálfsögðu viljum við að flugöryggis sé gætt og það er fyrst og fremst það sem Samgöngustofa er flugöryggis siglingaöryggis og

hún myndi breyta einhverju myndi það hafa áhrif á ykkur eða eingöngu eftir EASA ég er ekki læknir og sá sérfræðingur hjá okkur sem fer með

hann fylgist með málunum á Norðurlöndunum og

Evrópu þar erum við með stjórnarsæti sem við fylgjum eftir og við fylgjumst mjög vel með þessu en hingað til

ekki stóru þjóðirnar í Evrópu litla Ísland gætum sterkri stöðu

er leiðandi þjóð í því því og þið fylgist með niðurstöðum rannsókna eins

það séu áframhaldandi rannsóknir gott mál takk fyrir komuna og þá er komið að menningunni Bergsteinn

Sigurðsson tekur gott kvöld Halldór Guðmundsson lætur af störfum sem forstjóri Hörpu um mánaðamótin til að stýra þátttöku Norðmanna á bókamessunni í Frankfurt árið tvö þúsund og nítján hann gagnrýnir ríki og borg fyrir að höggva ekki á hnútinn í deilum um sligandi fasteignagjöld

hafi auðveldað sér ákvörðunina um að söðla um við hittum Halldór og byrjuðum á að spyrja hvað stæði upp úr á

fimm árum ég er hart deilt enn um húsið

hér inn og fleira

það þurfti að skapa sátt um það og

að koma því til leiðar að Íslendingar litu á þetta sem sitt hús þjóðin

vel ágengt í því byrja á því að hringja í Bubba og segja

láttu ekki svona drengur þú heldur þína hér sem hann hefur gert síðan með með ágætum árangri en ég tek hann bara sem sem dæmi um hvernig þetta var þessi heildarþróun og að hafa

lokið við bygginguna eru allir salir komnir og allt búið hér

sé hægt að reka eina listræna stefnu í fyrsta lagi á þetta að vera hús alls alls almennings

að sýna mikla breidd við erum sjálf

reynum að hafa þá fjölbreytta

sem einhver annar myndi gera alveg eins og þegar

eða sem ég hafði persónulega kom hér með stórsveit eða Helgi Tómasson í fyrra þetta eru ólíkir hlutir sem eiga breiða skírskotun og

ekki ráðast í reksturinn þið eruð með menningarviðburði ráðstefnur alls konar viðburðir eins og þú nefnir fer þetta alltaf saman eða

togstreita þarna þetta er í eilífri togstreitu og það liggur í svona húsum og á

það eru ellefu hundruð og eitthvað sjö hundruð tónleikar og það kemur

það sem mér finnst mikilvægast er að hafa starfsfólk sem hefur ástríðu

einhverjum hlut af þessu hér er fólk sem veit allt um ráðstefnuhald

alla daga um alla sali og svo er fólk sem eru miklir

að speglast í starfsfólkinu að

þá skapast þetta jafnvægi og þessi nýting hátt í tveggja milljón manna sem koma hingað í eru að vísu Reykvíkingar

það er þessi nýting sem er mesta einkennið á húsinu og

það er ekkert fólk að þvælst

fyrir þér þetta finnst mönnum heillandi að sjá alls alls konar fólk koma hingað allt annarra erinda margir salir og mikið um að vera og við getum haft mikið af því samtímis hvað hefur farið öðruvísi en þú hefðir vonað það sem hefur verið erfitt er afkoman af rekstri hússins menn voru allt of bjartsýnir tvö þúsund og níu að þetta myndi standa undir sér sjálft sem sem svona hús gera aldrei

svo ofan á það þessi fáránlega ríkis og borgar að það er að taka sér ekki saman um það á húsinu svo það njóti sín og blómstri því það er löngu búið að sanna gildi sitt í menningu og sem með glerhjúp Ólafs Elíassonar allt í kringum sig og tekur fermingarmyndir eða giftir sig og og það er alltaf opið og

ókeypis í fyrra var loka á einum degi jóladag

Hæstarétti en þá var einfaldlega bætt við nýjum skattflokki já já þá er bara búinn til nýr skattflokkur og gettu hvað eru mörg í þeim flokki og svo lögð á álagning fyrir árið tvö þúsund og sautján sem er nánast

sú sem við höfðuðum málið út af dansinn er byrjaður aftur hafði það áhrif á að þú ákvaðst að skipta um vettvang

það var ekki mjög hvetjandi til að til að halda hér áfram ég ætla ekki að neita því að tilboðið sem ég fékk frá Noregi hefði alltaf freistað mín ég tel að að menn muni standa saman um að leysa þetta ég tel borðliggjandi að Harpa muni vinna það einfaldlega að þessi álagning sé ekki í neinu samræmi við dóm Hæstaréttar og þá förum við þann hring þann tíma finnst mér

menn eigi að taka á skarið og segja heyrðu við ætlum ekki að hafa þetta svona hefur þetta sett strik í reikninginn bitnað á starfseminni já það hefur íþyngt henni til muna og það það bitnar á því til lengri tíma það þarf að sinna hér viðhaldi og ýmsu öðru þetta hefur gert það að verkum að fyrir ýmsa framsækna tónlist erum við of dýr kostur það finnst mér mikill mínus við höfum reynt að mæta því með að koma til móts við

sagt með tilvitnun í vinsælasta höfund Norðmanna á Íslandi

nú eftir að sjá hversu gaman það verður eins og Soffía frænka segir í

er að koma norskum bókmenntum á framfæri ekki bara á þýskum

markaði heldur á alþjóðamarkaði þeir hafa unnið feiknarlega grunnvinnu í þessu það er stofnun þarna sem heitir sem hefur orðið mjög vel ágengt

sýnilegar á enskum markaði sem er sá erfiðasti af þeim öllum með Veröld Soffíu sem tveimur árum síðar var mest lesna bókin í heimi breytti þetta miklu fyrir íslenskar

breytti miklu á þýska bókamarkaðinum tvö þúsund og ellefu en eini varanlegi mælikvarðinn sem hægt er að hafa þremur árum áður og þremur árum síðar og sjá hvað er mikið þýtt af íslenskum bókmenntum miðstöð íslenskra bókmennta sem heldur utan um svona

tvö þúsund og fjórtán en voru tvö þúsund og átta um að þýða íslenskar bókmenntir á erlend mál það eru einhver varanleg áhrif í þessu

eftir fimm ár ég er